Oire, eva oa auepavo, oaia tavirae tuariri evaraiava. Oire va auearoiare urioviei tuariri, evara oisio osa aue vao itakopaovi, oa taporo uvuipai ra vivaro varaua vuripieve ora, vo vutao ari aueroa varao aioro, oara vigei varoro totoara vuripiepaoro avapae, oavua eva oa uvuipai vivaro varaua vuripieoro avapere, ra viapau oisio riro kaekaevira tourivere. Vao itakopa ovi oa vigei vuripiepaoro urioi vo vutaoia. Iu riro irara oeapao vo ruvarupa keparo oea epao toupaivoi kopiaraga re tuepaoro. Ora o upiavu vo varaua sovaraia. Uva oearovu oirara oea epao kopiaragare tuepai; evaraiava oara voea vuripiepaoro avapae, varao uvuapa aioro oara upiara karekepie-paivo, ora vigei varoro vuripie paoro avae varauaro vo vutaoia ari varao vova atoia, ari evara viraga oara, vigei gorupiepaivere o-va aioparivere ra riro kaekaevira toupari. ari viapau sora vaore auepau uvuapa aio; ari eva ari eva oa riro kaekaevira vi tokioro avapere. Eake aioro varao uvuapa aioro oara oupari ari evara ita vigei vuripiepaoro avae vo vutaoia. Uvare erurirei a evaire airea aiopae vo vutaoia oaraia vigei vuripieoro tuariri. Viapa oisio vao gotoavaie ari viraga va vokapieoro avauvere vovutao, ari vosa apeisi goruto vi ra oisiviriavuita va gotopierivere vovataoia. Uvare vo vutao, eake aiovi ari evapa ruipapauera touvira. Ari vi-ia toupaivoi ra va gotopieobo avau vovutaoia. Uvare evara ari evara vigei vuripieoro avae vo vutaoia. Oisio eisi vi eva tavipa.